Boh bantareh boh nlogam ni bari kin lissi ban, kin lissi m pigra yam, kin tigh mureh gotogoh, boh intigam leman in wollam in tigam mure nzugu yam a biza kin wol gotogoh nkaba, bom in nuwam goligoh nkaba mudona sai ni misah kin fwa bom gilli mun li. Boh nli ni misah ba nlini kubra boh nliyam toh mudoni maleh tighi ni nongho a mu dugu kuma tebeh li gilli dugu ma yet eke a mi balam ba, na wogh boh ndi mam mini na tolo yete yagham ba. Amma boh ndimam boh ndimkamba in nongna gyam tulo yam tebeh gotogoh mu nnuni mini yakam wuram yakam pagh poroh, bikeh na nya gyam a ba pagh kuro yam bikeh kuma boh nkyam a ba paagh kuro ba boh mpuram kya kurgi na luto a kasuwa nkene kur tolo togsogh yam ko tolloh gimi in pagni ni ggi kuro boh pagam bama in dob bam ana kuni yon ma npurgyam kin nyan gyam a kasuwa kya kaasuwa rib oh nkere kur giti tolo bari ba Boh nyam tighe a lah mun tigni kun logh luto kun kene kum tooh nyinbam, kusu luto su kya bini who ngyam birah, su kene su dobasum a ngyam birah su kene su dobasum a bandi dobasum sa su fwa kya paro magbi tiram, yima kina wu i gabsum i momeh nunghe su puri magh kun ye bah nyinbi, kuma ai manang meleni bah su nigha sum bana sa kya bene ki nan ah daga bana sa kya bene ki nana ah daga ban ko yen yi misi bughi ya fwa geh a layen bareh. Boh yiri ngabisum ba nongho mu kura tungnun yi nga bisum ki yigle a ba woleh, kuma kai mi yi gabnisum mini yawuni sugleh yamba, iyaye ma boh bah nyinbi mineyi sunabi ma bah nyinba ya miniyo maleng de tiram zumza mini meleni boh ya ken kene nuwa molong mu ya ken ni kene who yi, amna a gabo suya pyag ni zongho keden kaden suya ni zongho kaden kaden kaden kaden kaden su twasum bugu. Borah ki nyinbam logh hglam ma su pagasum bog shiga re kusi gabh wuru ba ki nana wai mele ni boh a gab nyinboh bah. Na bale gi ye nazara mini yankam ni gi balkun su ya bateh yani suya wogh gingo nungu wuro bare ku ma eh kina a boh yamba bolsum, na me toh boh mini boh su tigh wurisum ku su yu, kuma su yu mana shaglasum bagreh yamba reh? Kusi na ma su shalgi bagreh yamba ba kin ne yam nana toh bot yamba kenisum ku su wolwoloh a migeh nazara, nzumza meleni who munisum, who kagisum su kusu dob mogho nana sub al kun kulluna da sub al kune ba ndaga ba ba ballcuni ye nazara mini ba, amma tigh kighe sum a tebeh balk un kullung in gabawun gumu ya ken kene a la mini, boh yane ya wogh kun kullum dom bora boh mbauri nyigli a lasum amam in gabawun inye te balk un kullung ba mbawri bele nyigli lasum. Borah ko ngi yaka tughu lesum mele ni tebeh punam mu nyighli a lasum su niyam su mbawi, yay a nyigli a lasum ma ba. Kullung boh yu kusu loppi murisum kusu dob mogho, bangai, kagal, tabulo, kaloebe, inyaye! In yu kusu loppi muru bah kadue in yu, kangoboh in yu su loppi munu bah takhri in pur dona wun bah murizazzala, bah andamin boh my kusi loppi muru kusu dob mogho, din yere kusu misi bugh ku mbawri nyighli lasum ba. In gabawun gimi ya. Ken kene mele ni mele nis u tovihsum suya kuri wurisum in yu kusu dob mogho, bah nkalan kok, bah mingeh in you, banyam in yu bamu yana nzumi tai in yu doma wun, piya ma ni kullung, kode ma ni kullung in yu kwi dob mogho din yere kin mbawri nyighi a talakirasum ba <noise>